Anisan'ny fomba amampanao Arzantina any e, izao tsaraindreo hoe tangô zao, io zany da tena mampalaza andreo, io koa tangô io sady fomba amampanao no zava-kanto. Da mbo misy zava-kanto hafa koa akoatsin'io, ohatsy amin'izay fotsiny ny literatiora sy ny zava-maneno Da ny akamaroany olo any moa zany da katôlika aby